मंगले हफ्ते का दूसरा दस ओसो। यह अलग अलग लोगुक लग लग भावनायें जगाओ यह लोगुक के सुरात उत्साह और हफ्ते के कतम की उम्मीद के बीचो का एक करण ओसो जो की मंगलवार के बारे मुझ अच्छे विचार देओ।